Sayor yang paling lame betahan tu menorot awak sayor kangkong karne kangkong tu kalu di masak pagi siang dak abes petang dak abes masok dalam kulkas i pagi- pagi masih pacak di angat dikit tapi tula untuk rasonyo mungkin dak lemak lagi karne kangkung tu betahan nye segal oleh karne di tolong kulkas tadi masok kulkas di angat lagi agak lame juge pacak di makan juge nah tapi ye tula tadi dak lemak lagi rasonye, biasonye di duson tu kalu masakan tu paling lame sampe petang men sayor tu karne men nak di angat lagi dak lemak lagi basi juge he tu abeknye dak lemak lagi nian nah kalo di duson tu kan petang- petang dak abes dem capak, paleng buat laok laen lagi untuk makan malam nye nah paleng nambah sambal kalu sayur tu paling lame betahan seahai kalu due ahai dak lemak lagi nian rasonye la hambar.